<hesitation> Gne tanzogne zavakanto ame fiaramonina de misy telo na roy eo zany fatako voloany aloa e zavakanto da mampiala voly manalagne sorisory maha olombelo faharoy gne zavakanto natao anampitany anatry na fananara zany ho asika olombelo.